Mexico ni hamɓe fu ɓe ɗo mari al'adaji sosai, al'adaji maɓɓe ɗo nandi be je America be je Spain amma ni ko ɓe andiri ɓe be mai ni wo'di ɓe ɗo waɗa al'ada fe're je ɓe numtata be ƴande mayuɓe maɓɓe, ɓe mayi maɓɓe pat ɓe ɗo waɗa al'ada fe're ɓe nodda himɓe ɓe waɗa ɓe mutta himɓe, ɓe defa ƴamdu, dinga womugo, ɓe numta mayiɓe maɓɓe, bo yande ɓe heɓi ƴanci kai maɓɓe ɓe ɗon fija, hande ma yande mai yande sappo e je go'o ha leuru je nai nonnon ɓe watta yande numtugo be ƴancin kai wuro maɓɓe ɓe ɗon bo defa yamdu sosai ɓe ɗon bo mari ɗemle ɗiɗi yahugo tati amma bo ɓe ɗe volda be spainish.